na kuu ntitu nùù kui´i sinimí kua ka´na ña ku tikua ha, masana ha, nte´e ka, nteé kuxi ka, tinumi ha, tikua ntíiki ha, ñaa tiku parixi ha, tiku nte´e ntoo ha, vi´sin ha, ña ña´ka kunti tuu ñaku nùù kui´i siniyu tyi ñaka hua yaa ñuu yu ra ñaka hua ni sanana nùù ña kasi.